one saat ho aku manga one bangku kulia, kulia daku ciri perawat. Karna aku ciri perawat kut ngoeng nganceng campe ata te beti. One mai ata beti ata ngoeng kut campe laku kut teing waheng seputar one kesehatan. One mai itu aku kudut teing one ata tu'a kut di'a ise mose kudu nganceng ise hidup sehat, nganceng sise bae kut co cara'n boto tensi tinggi, kudu neka do bail hang ci'e, kudu teing waheng nggitu's kole one ge ata tu'a, kudu boto bae lise dara tinggi. One mai hitu kole campe ata loas, campe ata tu'a sot toe ma nganceng lako, kudu nganceng teing ceke olo'n campe'n kudu selamat weki dise ali one ngoeng daku ciri perawat nggitu tong kole ngoeng kerja daku kudut campe sot ata beti. kudut menam campe ata beti ho kaku kut nganceng molor mose ngger olo'n ai teing ata tu'a one beo kut teing curup kut mose di'a, ata mese'n di'a weki agu boto do ata beti. Ta- tapi toe manga ata perawat kut gelang campe ise jadi'n ise ga gelang mata ali kurang one mai kerja perawat one one pelosok, one kampong kampong. Jadi'n bo ga kesimpulan ne daku kerja di'an sesuai one mai ngoeng daku ciri perawat. One saat ho aku masih one bangku kulia, kulia kesehatan kudut jadi perawat. Hitu kole ata ngoeng daku'n mose ngger olo'n kut ciri perawat, kut nganceng bantu ata tua'a one beo, ata loas, ata beti.